Nama ingali mwinye werestaurant kasi customer akanyihikako ngathi ebyalya sibyathasiha, ingimubira nyithi ebyalya eyalyatsumba ananalhwe ananalwe pixed kutsibu amabirirwa erithekamyaki omunyu. Kutse kasitoma musamusa hanemwabandi ibabakanza ebyalya mulimunyu munene era nganaba inalhi okwa bandu abakalya omunyu munene. Nekyindi abalhwe bakatsumba banganabya balhwe bakangughe ebyalya bihye lhuba niko abakasithoma bathungekyi ebyalya neryo omwitsumba lhuba byamaghana erihya ndeke <hesitation> byamakolhekyi byamabya esibyathasiha so ngiwumya wumya kasithoma ingamubwirindi asike akibya akasyasubulha ekyindi kyiro ithwabirihundulha emihu emitsumbire eyalya nibyanga bikasiha